أعتقد بين الثمانية عشر والعشرين درجة مئوية يساعد بالحفاظ على دفء الغرفة، مع تقديم بيئة معيشة مريحة <hesitation> عندما تقل درجة الحرارة المثالية للنوم في الشتاء <hesitation> شوية عن درجة الحرارة بالنهار ما بين ستة عشر لتمانية عشر درجة مئوية، تساعد بتنظيم درجة الحرارة الداخلية للجسم أثناء النوم.